सेतो रंगके सोचतपेति मोके शुद्धता, शान्ति और नया शुरुवात याद आत हए । सेतो रंगके प्रायः ताजगी, स्वच्छता और सरलता सँग जोडत हएँ । जा रंग आत्मिक शान्ति और स्पष्टताकि प्रतिक हए । मए सोचत हओं सेतो रंग उज्यारो और सकारात्मक उर्जा लात हए । जा रंग शान्ति और निस्कलंकताकि संकेत फिर करत हए ।